Соат ин дастгоҳест, ки вақти ҳозираро ба мо нишон медиҳад ва ба мо кӯмак мекунад, ки рӯзро дуруст ба нақша гирем. Соатҳо ду навъ доранд. Якум соатҳои механикӣ, ки бо истифодаи қисмҳои ҳаракаткунанда, мисли чархҳо ва пружинаҳо кор мекунанд. Дувум соатҳои рақамӣ ва электронии, ки бо истифодаи батарея ва микросхемаҳо вақтро намоиш медиҳанд.